ما الشيء الذي تفضل فعله في أثناء عطلات نهاية الأسبوع؟ في عطلات نهاية الأسبوع أفضل ألعب على الكمبيوتر وأستمتع بالألعاب اللي أحبها كمان أستغل الوقت في قعدة مع الرفاق أو أطلع أمشي في الأماكن الهادية أحب أرتاح وأعيد شحن طاقتي عشان أبدأ الأسبوع بنشاط